Trotuve nga'aane truvelelwa sha iyai mwana umu kwa tata sho mlya, ini ngile lelewa undusha na vasasi wakwa, ini kwansa cha kwansa kabisa ngiivetre raha sooso kwa sababu ini ngeenda shule ngile trisha moni shule na shi taa akwa fo iningile trisha moni, mfuru umu ngile kaa klooshi ngeenda suruvale za pekosi usiishi pekosi silya sa samani ngarara <hesitation> moshi, ngaamba linu ngive sesha bampini mpaka vanikome mfiri wo tata akwa- shekuyo akwa ameshia fimbo na tata ameshia fimbo vamekaama moshi, ini ngiishi nndo fo labda angechesa bampini bampini ilya yeekootra ukashikakunu ukamkaba na tulu tra! Ukakamkaba se tra! Vakaamba <hesitation> vakaamba basi uh ini vaengaa ini chyongozi ngiishi bampini, kaa vakataka iyaambaa kila mfiri onde diskoni nganefuma mfiri mama akwa atreeshi mama akwa avetre mwaandu fo, shekuyo na tata ndo kiboko tata ne manye linu kihele nge lala kaa nsakwe saa ilya aleuya, shekuyo mbaa kuvetre mmba ndwe ya nyasi ilya ya nyasi yaansa shi mpaka dooka akatraamia kivari weeshi fo. evetre ukumbi heee ikumbini m- m- tata ametulia kisinde ya ikumbi moshi alingivetra ngishe, Ngashau na pekosi trusekaa truli veelifu fijana kaamba haaa kumbe vaava ni va mng'anya na ng'anya nvo vasha klooshi chyoki tataa akafunga mmbalo liveeli la kshi truveeli tuvaetre geti la kshi lamanyasi katrufungia ho woose piu tandikaa kaba ngambia tata akwa ngata traba shandu ngaaatra iruva lilya la mama hele ngeulya se uriia mara kaili wamba ki hele ngeeulya se tata ngata, kang'vesha woni chooki trangifurya kitrende kaiya maheeiya rikoni we ngileve ukiva maheeya usishi maheeiya alya ya aumbe yefuma kivaloni kwa mburu kanene'ng'eneiza haatri ktrini halyaa dooka akammbesa masawe uwaa mwanafo afe tiki ngibaki bila mwana na vala veengi traamieni aatro msaakulie ngi kuasibu nyuo mli sabuu so akwa na ng'ama mtramuaae vakabwa na shekuyo kweenda mbele vakatroosa musu <hesitation> ngeesamu eh, ngaikya atri ehe shekuyo kaamaba mdue ooh dooka na liifa dakika yi nginefume shekuyo kanishikya na isulya ngitretrema tra- tra- tra ngaetraamia ngiletra sha mwana aitra ioonga.